زه په اونی که دوه ځله <hesitation> یا دری ځله په رسټورانونو کې خوراک کوم، مختلف خواړه البته چه زما د خوښې وړ دي هغه لکه کبان، <hesitation> سوشي او یا هم پیزا ورته شاملیږي چې دا زما مصروفه کاري ورځې وي او یا داسې چې له دوستانو او ملګرو سره لیده کاته کوم په رستورانت کې خوراک کوم.